Injé siwaato sanja iŋootmé nufuk so soomé siwaato futook surubo éém miin ñé niŋoot jaraam iyajéén yoomé siwaato futook sifoji bo sibagiir. So soomé sibeen iŋoot niyaméém. So sasu éém.